ذات ليلة سمع موسيار لحنا غامضن يأتي من الغابة فذهب إلى مسار ذلك الصوت وجد أن هناك شخصن يلعب بالناي ولكنه لا يراه